komiði sæl og verið velkomin í

heyrum af réttarhöldum yfir fótboltamanninum Cristiano Ronaldo segjum frá fyrstu

sem er tilnefnd til Óskarsverðlauna og sjáum færanlegar kirkjur í Serbíu ég heiti Sævar og nú verða sagðar

það hefur snjóað mikið á landinu undanfarið og það hefur valdið töfum á mörgum stöðum á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki snjóað mikið í vetur nú

í vikunni hafa skapast erfiðar aðstæður eftir mikla snjókomu snjórinn hefur misjöfn áhrif á hinar ýmsu starfsstéttir fyrir sumar skapar hann tækifæri en erfiðleika fyrir aðrar umferðin hefur tafist þegar flestir bílar eru á ferð sérstaklega í morgunsárið lögreglan hvatti ökumenn til að fara ekki af stað á illa búnum bílum til dæmis á lélegum dekkjum fólk ætti frekar að nýta almenningssamgöngur margir fóru eftir þeim ráðum

skildu bílinn eftir heima það eru þó ekki allar starfsstéttir sem gleðjast þegar

það þarf nefnilega að vakta bílastæði bera út póst og tæma sorptunnur þótt það snjói

tunnurnar eru jafnvel sjötíu áttatíu kíló

vinnu þetta er svo erfitt hvernig

að halda ykkur gangandi ég veit það eiginlega ekki bara á hörku svo eru ýmsir sem láta snjóinn ekki trufla

nei bara vera á góðum dekkjum og skella sér

það er ekkert mál mætti í réttarsal í Madríd á Spáni þar sem hann játaði að hafa svikið undan skatti á árunum tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og fjórtán Ronaldo var sakaður um að hafa ekki borgað neina skatta af ákveðnum samningum þegar hann lék með liðinu

hann sveik um fjórtán komma átta milljónir evra rúmlega tvo milljarða króna undan skatti Ronaldo játaði sekt sína og var dæmdur í skilorðsbundið fangelsi skilorðsbundið fangelsi þýðir að sá sem er dæmdur fer ekki í fangelsi en ef hann brýtur hins vegar af sér á þeim tíma sem dómurinn gildir þá fer hann í fangelsi Ronaldo þurfti líka að borga mjög háa sekt eða næstum nítján milljónir evra um það bil tvo komma sex milljarða íslenskra króna í dag leikur Ronaldo fyrir á Ítalíu en hann kom til liðsins frá Real Madrid síðasta sumar meðal bestu knattspyrnumanna sögunnar og hefur fimm sinnum verið valinn besti leikmaður heims á sínum ferli

hefur hann unnið fimm

og vann Evrópumót landsliða árið tvö þúsund og sextán með Portúgal kvikmyndin um Marvel hetjuna svarta pardusinn er fyrsta ofurhetjumyndin sem er tilnefnd til Óskarsverðlauna í flokki bestu mynda Óskarsverðlaunin eru veitt á hverju ári í Bandaríkjunum það þykir mjög mikill heiður fyrir fólk í áður hafa þrjár teiknimyndir verið tilnefndar sem besta mynd ársins en það eru Fríða og dýrið upp og

svarti pardusinn var tilnefndur til samtals sjö Óskarsverðlauna en fyrir utan bestu myndina voru tilnefningarnar í svokölluðum tæknilegum flokkum fyrir hljóðblöndun leikmynd

myndirnar þeirra leikara sem eru tilnefndir lék hlutverk byggt á alvöru persónu ef fólkið kemst ekki í kirkju þá kemur kirkjan bara til fólksins þannig virkar það allavega í Serbíu þar sem fyrrverandi steinsmiður byrjaði fyrir nokkrum árum að byggja kirkjur sem er hægt að flytja í heilu lagi kirkjurnar eru fluttar á vörubíl í lítil þorp sums staðar er engin kirkja og fólk sem nýtir sér þær

kannski að ferðast langar vegalengdir þessari kirkju var beinlínis ekið á staðinn var áður steinsmiður en byrjaði að setja þessar kirkjur saman fyrir einum sex árum hann og starfsfólk hans hafa nú sett saman tólf svona kirkjur og flutt í þorp víðsvegar um Serbíu gólfið í þeim er sextán fermetrar og það komast tuttugu til tuttugu og fimm manns í hverja þeirra en þrátt fyrir að vera litlar eru þetta fullgildar kirkjur íþróttamaður frá Moldóvu hljóp nú á dögunum fimmtíu kílómetra í sextíu stiga frosti í norðausturhluta Rússlands er svæði sem kallast

er sá fyrsti sem hleypur svona langt í svona miklum kulda án nokkurrar aðstoðar vonandi hljóp hann í sig hita